نتمنى <noise> ولو كان جيت نتكلم اللغات كل بكل <hesitation> سهولة وبكل طلاقة يعني نعلم فيساع، فما ناس عندهم القدرة باش يتعلمو اللغات بطريقة رهيبة يعني الواحد يتعلملك اللغة في شهرين ثلاثة يولي يحكي معا كأنو واحد من <hesitation> من السكان الأصلين متاع لبلاد هذيكة، تمنيت لو كان عندي <hesitation> المهارة هذيا كانت تسهلي برشا حاجات وتحلي برشا أبواب <noise> خاصتا في الخدمة.